دا آله د قطي د سر څنډې ته ایښوول کېږي. قطي معمولاً داسې جوړېږي چې د دې آلې تېره تېغ په آسانۍ پکې ننوزي. کله چې په لاس کېکاږل شي، هغه کوچنی تیز تیغ د قطي فلزي پوښ پرې کوي. هم‌مهاله، یوه بله برخه د قطي په سر تاوېږي. دا چاره تر هغو دوام کوي چې ټول سر پرې شي. بیا قطي خلاصېږي، او دننه شیان راایستل کېدای شي.